أدعم جمعية حماية الطفل، لأنهم يعملون علي حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم أعتبر هدفهم مهم جدا لأنه يعكس أهمية رعاية الأطفال وظمان بعد حجوجهم، كل طفل يستحق إن هو ينشأ في بيئة صحية وآمنة وهذه الجمعية تسهم في تحقيق هذا الهدف، وهذا لامس جلبي بشكل كبير وهذه أكثر جمعية أدعمها.